Bahasa yang bisa au alelak dan au paham ndia pertama pasti bahasa Indonesia, bahasa Indonesia ndia memang setiap hari ami paken. Terus yang kedua ndia bahasa lotek, bahasa lotek ndia ami nai uma do ami ketemu ami nanoanam keluarga no bek sone ami pake. Terus bahasa inggris, bahasa inggris ndia ka'da au alelak fananak soalnya au ta talalu alelak.